Iaho manokagny aloha da guitare, satria guitare igny afaky indesinao aia, ze aia z handehananao, e piano igny manko sy mainsy ame toeragny raiky eo anao na de hoe e miheno an'azy aleiko kokoa piano, fa la hoe hitendry an'azy aleiko kokoa guitare ndre mamparary tagna sy magnino hiaretako avao.